<hesitation> Ny fa- andraisan’ny tantely anjara amin’ny tontolo iainana zao an, izy a, mamaky vognona raha, mamaky vognona voankazo, mamaky vognona vonikazo an, de <hesitation> avy amin’ny mamin’ny tantelin’iny no afahany vognondraha io mamelana.